Lɣa awla kɛma kɛlazɛlɛ kɔmanu kɛ mua lamumɛ. Awulevleni anasɛ nu ɛkuani buaku yovoani abakawu emie kodu kawue atamofone kele muani la keɣa afo nale kama onu? atami afona vani, akona, awuya nokuli kabeyuifa la me akomeyo akonao wa nivu akona toyoe nekuani me awa nivu, mawli molefe mekavani alo edini akonoole midzolu, udzolu, nukplava, me udzo kaze la, me ekatsi tinya me eka kpidetsi. Buaemiela, alɔakɔ kɔludesiade tuu abanu ekuedi kawu ku yovoani abafa ku yakutu a aʒɔɛ nɛkululuia, yakutu ʒele, mayɔ eɣe yɔdu naili ɔnafobi; buamɛ tatɛkuɛ la, ɔnalɛkuɛdi buakuu olɛkuesɛ buaku ɛsɛbuɛ kakaame bua, aŋ yamiwani ukazela kuukekele vlatsɔ; du ivue neme la onadu alikani wani li, mɛ ivue tadu ali laǝ. Buanu kemekele kɔmabue la, kuemazinye mawulevleni la, kuwvayɔ awilevleni atamiwuɛla, mabuɛba mɛ eyui iɣɛ ni ivuava alo aƒusu e ugbata mɔdu naili mɛ eyui nivu la makɔna ka mɛ iɣɛ etsi aili ɔbɔ lakɔnanebi ɔtsɔ imeleku nafoyui kɛ, ɛkuɛdi kpe nafotu kɛ, utsuteke nafɔfɔkɛ mɔbuɛbɛ lafao.